Yejí te jajtsocu este cuando te ngama ajpa mas de quejpa cuando mas este poy moc ascpa te moc cuando pjagncugajpaam em ascupa pjagncugajpaam te jajtsocu te tsocpa te tsocpa te ngama jt te moc ende juti majdi tajpa te jajtsocu fue tsocpa que te nja es ty yagaj cugajpa ty tucpa ty ngama ajpa ty fiju tsocpa ey tuc te jajtsocu ey chumpa oy chumpa tey ospapo ty yagaj cugajpa para que cuando fijangompa ya wat wotacam te jajtsocu tanto ya yagaj wagujam caa este cay ospapo poy njoi isopote togay te ngama te ucshi togay ty chumpa o ellab estels frute togay nte ngama ascupa por ejemplo cugajcugascupa te paca potogay donde juti cuando poy yuspa yagupa anguajpi chumpa y wando poy yuspa togay ty chumpa te jajtsocu ya potpa cabo cay te y pon is tesa poy tuy anjpujupa poy y potpa cabo bchi ry isayajam tey tuc este anguajpa y te jajtsocu pues teb tumo te conversotscupa como tumto Plaga por cualquier cosa tío fruta tegay uy pinjaupa o quimjaupa y y pon yomuyapa oy yactócyjaupa y yajijete toy conosetsocapo te yucu te yucu teb u wati tsocpa te ñas poy ñoji te tsapats nasjo y cay cay este jas coy lin te gama yajij toy conjosetsocpa tichi casi waj yagú tewa mero pero tej que yomtsucpa que wa este uy metsucpa forma tío modo uy yaccasucpa wad este jesó wa poya wad poya cualquier cosa que ém tsocja to pauad asta que tiene quem pat jayt tío min a peyt peca tichi ca yagncugajpapo te ay togay i ay togay teb uy watsucpa por ejemplo yobo yebo mata togay mata de limón u leji mata togay te ay togay teb uy wetsucpa por ejemplo yobo ye meta tegay te mata de limón tiy tucpa tsomtsocpa te tsuji, mas de yaucupa te tsuji y cay tejtu este este tumoyegujusucpa te hay togay le ñas togay uy tucsucpa uy fiju tsoc sucpa jete poy ñoji te gama le cocab ñojo e teb bajujo tiy metsucpa cay te uy tsocsucpa o te pojpa panjao o patjam te pojpapanjo hay jasjo yaji ñe yuscu que yospaj o sucupa tchini pe ja ya jeso e yac poyo hasta que tiy tsoc mus pero teb le yucu teb Pues yüji toy conosestucpa como tumo plaga, tumo plaga bosque e te planta tugay, shi wam copoya wam puja, poluvo como poluvo le foley que toy conyestescopopo o teji, ellapo tugay toy. Venenu shiy wam puja te min mata tu yacayaupa te yucu te tumo tumo animal, une animal tsapats animal chuchu wa taytu waso ñete pero este pony motestastucpa y te planta tugay para le planta tugay, leb tumo tugay que yomuyapa que yacayauwo por ejemplo te ayasa tugay, shi wam poluvo o' leb este u yacayaupa u yu tajcajaupa joscajpa y capi ca este trabajo de ca yucu